Izy ka niovagna mposavy amboa zah, raha voalohagny ataoko andeha ikoragnako amin'ôlo hafa ivolanagna raha ni-nibôaka zegny, raha nandalo zegny zah mandeha aminah ôlo eky fô tia amboa zah avy eo mikolokolasy amin'azy ndraiky antsoritsory izy miezaka zegny zah magneho fô misy raha tiako volanagna aminahzy, ndraiky tondroko hoe zah izy ty eeh fô niôva.